<noise> To jakundiral intanet waayama ɗon hokka ma matsala se a yiifa waya me, To a yiifi waya me se a kunna waya me to, se a fudda waadugu ko a waadata amma to a waaɗi ko-ko a waaɗi ko mi vi ɗo wa waaday se a ya pellel vi'itigo waya be heba be laara ko waya me ɗon waada ɗon maari matsala.